لو نرجعوا بالزمن نبي نرجع للعصر الأندلسي، ونشوف الحضارة، نشوف أيام عزها، نشوف <hesitation> معلقات وبابل وكل شي <hesitation> كل شي اليوم حكوا لنا عنه وعندنا معلومات من الحضارات الجديمة اللي إندسترت، فنشوفها من أول وجديد.